Соли дуҳазору ҳабдаҳ барои ман соли орзуҳои амалӣ ва тағйироти бузург буд. Ман дар ҳамин сол ба донишгоҳи мехостагиам дохил шудам, ки онро дер боз орзу мекардам. Ин лаҳза барои ман хеле хотирмон ва ифтихорманд буд. Аз ҳамон вақт зиндагии ман самти нав гирифт ва ман ба сӯи мақсадҳои нав қадам гузоштам.